کبان د بدن د حرکاتو، رنګونو، او ځینې وخت غږونو له لارې اړیکه نیسي. ډېری وخت خپل مخ یا لکۍ ښوروي چې نورو ته پیغام ورکړي. رنګ بدلول هم یو ډول خبرداری یا علاقه ښودنه ده. ځینې کبان د اوبو له لارې برقي سیګنالونه خپروي. دوی یو بل تعقیبوي او له فزیکي فاصلې معلومات ترلاسه کوي.